Pues vida xthen nú ni nislo nú zack ni par danuunu fuertias nani, th vida pa ni va th queity xinii no, the tugun gan zínigebiu ziw ni lo sth zóh za rzac nu aveces rninu zí’un th cos th radoo ra gýe, dó’ ra rzinu lo ra záh nú’a ni queity gackan zíh nu vida xthen nú, zackias vida xthen nú, queity gackan geviu zíh nú ni lo zth buny gula zíh nú ni caloo, queity gackan com vida xthen nú zackiaz ni tchi nap nú que gickulo nú vida xthen nú, tchi giennu giud la rá záh zanu ni run necesitar danuunu, th ra ni nú lo th problem’e gyen nú giud lara ví, gula ni nú lo th gan laz’e ga, zalo th ziny’a ziennu gan chozan nú th ra xigazy gickin rani, xigazy, nap nú que gien nú yud la rá záh nú, porque th, th ra záh nú’a th regalo róh’gyas ga ni rnix dios danuunu, este th vida’ gy va the tu ni gun gan zíh la ni lo gëxlyw re.